أني بنفضل نحتفظ بإسمي الأول، لأن الإسم هو جزء من هويتى وتاريخك أما حس، إن ما أحس إنه يحتاج تغيير ما أحس <hesitation> لأني أنا اسم مازن نفضله بش أنا إللي طلعت بيه، كل الناس تعرفني بيه، لكن منبيش نغير لجديد، يعنى إسمى الحالى عجبنى.